Ɛɛ, mam wan lo'e ti n dugɛ la yaarum kuga gana yaarum ko'om sɛla zuo n sɔi ti ma lo'e yaarum kuga gee ka lo'e yaarum ko'om la de la, yaarum kuga la aayi ba koo sige la kolega puan ta gaa yaarum bama doona tiim ka pa'asɛ ba puan koo ba ka dikɛ ba doose magasin puan ti la ti la de ti bã'a koo too ta'am ta bɔna bini. Gee la han de yaarum ko'om la aayi ba dikɛ ba doose la magasin puan tu pugum ka mi la de sɛla la sɛla ti ba dikɛ gerige ba puan ti ba nyaa de yaarum ko'om la ti bala iŋa la, mam lo'e ya ti n wan dugɛ la yaarum kuga la sɛla n sɔi la bama yaa la kolega puan doona gee la san de yaarum ko'om la bama mam mi ti ba dikɛ ba doose la yɛla puan ti ba'asi.